Kia ombou seve yave mopeti tupapire javoi mbaeti aikua kiakvoa yave jaema jaetako supe sembaeako kuae mbaetiko aikua kiako ndevae jaema jukuraita amondoye